Kuxina nchi i-ijña chivelanchi, ijña kɨjlɨnchi, ijña yojlonchi, ijña iyonchi, taka ye naá na ndɨ'ɨnchi kuxinanchi, nduku, <noise> i livi ijña ko'onchi meni ko'o kuu ñu'u, te tazanchi taza <noise> ve'enchi naá kuxinanchi naá xi ve'e ño kuu, <hesitation> jɨ'ɨso kuxina nchi naá xi yaja iyo iyo kɨjlɨ ye kua'a comida.